Ɛɛ, diisi kasɛka boi mɛ ti fu wan di ka, la wan suŋɛ fu ti fu nyaŋɛ tɛra yɛla gee kelum bɔkera yɛla.